अर्जेंटीना। माटे मण एक <hesitation> चारि पासून तयार केलेली ड्रिंक असता ती तेंका पिवणात तेंची कामा करपाक जाया असता, ती ते आपल्या सैर्यंग फ्रेन्दां बिन दितात। टान्गो यों एक प्रकार छो आल्शिक डान्स असता जो मध्य राति करुंग जायो असता जो चड करून ब्यूनस आयरेस हांसर जातां। बार्बेक्यूज फ्रेन्दसं वांग़डां खावप, रातच्या जोवणें जेवप, शेताभात करप, सॉकर खेळप, जीव विज्ञान चड असल्या कारणां तेंका चड मनाप।